Aka nini nenda rishaee, kazi yorisha yaboha sana kazi youfuga, <hesitation> yabohe sana hiyo. Komuntu akusee kufuga kwasilaa amuvae kabisa uhu, musii kazi yarisha noyoyo kunu kazi yarisha yaboha, hiyo nayoenda nini noyo saa tujirike nayoyo, nasaa kazi yingi tuku yunyu tonaa tuwni chali huko huko vila kikulisha. Kurisha nonini vii kona musii, najii yani kazi yarisha niyani vii, kusina kazi yingi yenda dafanya tuku zaidi yarisha kazi yorisha noyo yaenda sana nini, <hesitation> konyunyu kamose kazi yarisha yaavea, <hesitation> tahika murii aisee hii kazi noyoyo nayaboha hii. Kusina kazi yingi yaboka zaidi yorisha tuku, hizi kazi nojo nojofanya susu, nyunyu komurii huko chache hukohuko mubishoo huko tawini sisi noturisha kunu rekaa sisi turishe. Nojimema vii jiritatajirike, mateire huu nini novawira, <hesitation> mwelewine,. sisi turishe nyunyu chale hukohuko, jina turisha kunokangu lekasu turisha, nokazi nayenda hii ingekuwa samira sana. Yingi labda yarima vii lakini kusina kazi yingi zaidi ya iviri tuku hijo najo nayeenda jorisha, <hesitation> nahijoo vii basi.